लाइफ सेव्हिंग ड्रग्स पेटंट करपाच्या नीतिशास्त्राचेर वाढल्या प्रमाणांन वाद जाता। काय म्हुंतात पेटंट संशोधन आनी विकासाक प्रोत्साहन दिता, तरी तेक लागान गरजेच्या वखडांचो वापर करपाक आधमेलीं योवक शकतात। माणसाच्या जीवाक परस फायदा प्रधान्य दिवपाचो हुस्को निर्माण जाता।